Injé si culeer san imimé sa bajo mé so soomé muñugéét babaj muhina mujugeek sén bukugaay mé sen bukumbeek mé si minméég. Injé sasu nimiré éém